Me chimba miyəm nyəkən gəra rəgə kən nui ləmmang nyə kə chi chim kən nga rə kʊrang kən nga rə wʊrang Ni ba nɨnga mən wʊrang ki kən nga bənkə dəgiya kante kən nga kanre nəbbə mwam a murə a kan nən nga kante wʊba fau gʊjii a gon miyʊ, me mən mire nənbe a kante kənən jau kante nəbbʊ mibam nyəkən mwarmən kante tənnukun kantətta rə jiguwi ta təmmi nən mwar mən nən tauwerə ta kakgi kənən be nən tau ta kakgi nyang nəbbə mwam nən be nən taura kakgi bəgai warigʊ ka kabi ya kaini kayəgi ya chiro chiro go me tə faro wʊrang, bərkə a wai fʊlla bətəm bə gəram bə yigi n'nta kəntəm ba nɨkən wʊrang ba bəgən gotə hargəmən hii ba nən nəngnga gəmənwulai. Mənni ba hanəim go me kani taa te banjim bəgai ka kabi ya kai mwam rəyʊte- rəyʊte n'chu me mən kwan məmmənbe mwarmən kantə ta'a kakgi lawere kʊ n'kabi kwabiya tagi kante mwarməne bera wʊ jiwe mənnga sweidə miyin mən yʊre ji bən nya yʊwi mər jiya daiyʊ n'kəmma kang kəki bwiləmri mənnirə, mən banyi rəgʊ n'komma ki jiiga dunda miyən mo nəngnga tən wʊlai a kojiiyʊ ka fai nyəng yingə mənni bən kəmma bərerə ki me mon nyi ləmmang a furə yamiyʊ bo bərki kakəm ba miyəm me mənnyi rə ləmmang a furə ya miyʊ bo bərkən kokgəmba miyəm me mənyi ləmmang ka chiro chiroi go metə farə wʊrang kən wʊlgaigire kən seigəmən, kəntəm gire mo tə hare hii ka kwila a nəngnga bə kante me mərmən kwan a mura nən bənəng nga kantəm me mən kwan mən suwere mo, me məmən be mwor mən kante me mən kʊ mən yʊre chəmər nyəng kənən jur gəre a kantəttə nukun. N'jiga kang kəki kəmən wʊna təna kəjiiyʊ mo kən wʊ na tənaa kojiiyʊ kən wʊna kən wʊna men banyi rə gʊ kən wʊna rətugarana kə niiyajiiyʊ a nəngnga mənnəng kən wʊna rə fautang kə niiyajiiyʊ a nəngnga mənnən mərə jii bən sotəni merə tii bən nəngnga təni merə jii bən nee, kojiiyʊ kən kwan ga nəngnga mən kən wʊna tən kənnyi bwiləmri men banyi rəgʊ rəchim ba miyəm n'mekənyəm mo ka məni mitang kadaa, jii ba nyangyʊ bən mida n'suwe mo bən nəngnga jii ki bənəngnga suwe mo me bənəngnga ki, me be nəngnga me kəmmən wʊna tən furəya miyʊ nyənkə fung ka nung ngi jii nya kən nui ləmmang kən nyi rəmmang men banyi rəgʊ bera wai fʊllawe mən suwere mo mənnəngnga sweirta miyin mən nyarəjii bən niyʊ a murə bən yʊ bʊgʊm bən kwi tənna boni bən yʊq wʊni jii bən kwitənna boni bən jau jənnii jaure mən sotənna niiyajiiyu mo kən wʊna, nii yajiiyʊ a kʊga bəgai na dəmmən furəya taatii, a dəmmən furəya dudə nɨnggənni a ba gai nyəkə bəgai a nəngnga gəre na lauwe gəreng. me kəmmən sotəna Niiyajiiyʊ mo kən wəna kənnyi bwiləmri rə kwani, kənni furdə kwauwʊn rə kwani kəmmən məksare rə kwani n'yingtən bə n'ying tənbə sʊ a jii mən nyarə mebon hing tənsʊ me bən hingtən sʊ jii mənyarə kən wʊna mən soləna niiyajiiyʊ mo kən wʊna kən nyi bwiləmri nyagʊ-nyagʊ rə chimba miyəm